<noise> संतुलित आहार संतुलित आहार को मतलब संतुलित भोजन होवे। संतुलित भोजन जैसे दूध हे दाल है। दूध दाल हरि सब्जी बैंगन टमाटर हरि मिर्च ये सब संतुलित भोजन के अंतर्गत आवे। इने ख़ाबा से अपने अलग अलग प्रकार को प्रोटीन मिले। जैसे दूध से वसा प्रोटीन सब मिले और हमें समय समय पर हरि सब्जी खानी चाहिए इससे हमें शरीर संतुलित बनियों रेवे। इसलिए हमें संतुलित भोजन करनी चावे। इससे हम सही तरह से संतुष्ट रहते हे। और हमारा शरीर स्वस्थ रहता हे।